Ore isoseño reta roikova oime jeta aguiye ara azucar mbateño rou. Oime kua ɨvɨra iareta, oime roguinoi yua, iguope, opaete jokua reta, mbaetɨ omeuka ore azucar roeka vaera, erei iruyeko ore rou kaguiyɨ, jaeramo ndipo maetɨ oreɨpɨ reta imbaeraji, jokua jugui jeebape